gott kvöld og velkomin í Kastljós eftir að skýrslan um Kópavogshæli kom út hefur sú spurning vaknað hvort sams konar dæmi megi finna frá öðrum vistheimilum á Ísafirði var lengi vel rekið vistheimilið Bræðratunga en dæmi eru um að

vistmenn hafi verið beittir alvarlegu ofbeldi og þvingun við ræðum á eftir við réttindagæslumann fatlaðra á Vesturlandi en áður heyrum við frásögn Guðmundar Halldórssonar skipstjóra sem er faðir stúlku sem dvaldi á Bræðratungu í mörg ár Guðmundur hefur í um fjörutíu ár barist fyrir dóttur sína en hann segir sífellt hafa rekist á það að kerfið vilji spara pening þetta er hins vegar ekki bara saga af erfiðum aðstæðum því gert vel saga Guðmundar og dóttur hans Halldóru er jafnframt saga margra fjölskyldna fatlaðra einstaklinga í menningunni kynnumst við tónskáldinu Hildi Guðnadóttur sem hefur upp á síðkastið sópað að sér verðlaunum fyrir kvikmyndatónlist en hún vinnur nú að tónlistinni við við byrjum á sögu föður sem þrátt fyrir baráttuna telur sig á köflum hafa brugðist fatlaðri dóttur sinni ég heiti Guðmundur Halldórsson og er

nú bara að biðjast afsökunar á því að ég er orðinn gleyminn á nöfn en ég var alla tíð sjómaður alla tíð frá þá byrjaði ég á sjó og var var ellefu ára á síðutogurunum lifði þá

bátum og togurum

við fluttum til Ólafsvíkur og þar var Halldóra mín á

síðan skóla sko það er ekkert að henni líkamlega

nema að hún er mikið andlega fötluð og þess vegna hefur hún lent í í ýmsum erfiðleikum út af sinni fötlun þegar kom að því að finna Halldóru pláss á leikskóla var Guðmundi og eiginkonu hans heitinni tjáð að ekkert slíkt væri í boði hann sagði því

vissi ég ekkert um það en þeir bara undirbúa segja við þessa konu sem stjórnaði segja við hana að ef það sé ekki pláss fyrir hana Halldóru þá skuli þær taka barnið sitt ég skal þá taka barnið mitt hún þarf mikið meira á

en mín dóttir og þær skipulögðu þetta fóru allar og þá segir þessi kona að nú sé pláss fyrir Halldóru af því ég beitti mér á þennan hátt að þetta myndi koma niður á Halldóru þegar hún kæmi á barnaleikvöllinn það var nú aldeilis ekki þetta var svo yndisleg kona og hún gerði allt fyrir Halldóru það sama var uppi á teningnum þegar kom að grunnskólanum ekki væri

pláss fyrir Halldóru þá sagði skólastjórinn sem þeir segja allir að hann gæti ekki tekið við henni því hann hefði enga peninga skólinn væri fjársveltur og hann og hann hefði enga enga manneskju sem væri sérmenntuð en svona er þetta þau eru alltaf afgangs og fólk ekki að þau læri en það lærir enginn meira en svona fötluð börn því þau eru að læra að umgangast önnur börn

að vinna sig út úr einangruninni sem er svo hættuleg fyrir þau hvenær og hvað er Halldóra gömul þegar þið komið hingað til Bolungarvíkur Halldóra er tíu ára þegar við komum hingað til Bolungarvíkur í Bolungarvík var enn

rætt um peningaskort og svo kallar hann í okkur og þá

allt í lagi Gunnar minn þú tekur hana bara hálftíma á dag en þú hefur þá skólann bara hálftíma á dag þú getur alveg eins brotið lög á öllum hinum krökkunum eins og henni því að þú ert lögum samkvæmt skyldugur

að hafa hana í skóla og ef þú ætlar að brjóta lög á henni skaltu bara gera það á öllum hinum en svo gerðist það ekki hún fór aldrei í skólann í Bolungarvík vegna þess

inni í Bræðratungu okkar meining var að hún væri bara þarna á daginn og kæmi svo heim og það var fyrstu mánuðina

þetta byrjar inni í Bræðratungu og fyrst þegar hún er þar hvernig svona ja hvernig brást hún við því hvernig fannst henni þetta svona í upphafi

gangi ekki að hún sé bara á daginn og telja okkur trú um það að það sé betra fyrir

hana að vera og við vorum svona treg fyrst og hrædd við þetta fyrst en svo samþykktum við þetta sem við hefðum aldrei átt að gera þar svikum við Halldóru en segir hún þetta nánast frá byrjun ekki Bræðratungu já ekki Bræðratungu það er ljóst að Halldóru leið ekki vel í Bræðratungu þar ríkti gríðarlega mikill agi

og vistmennirnir áttu að hlýða

en það er ekki síður alvarlegt Guðmundur segir að hann hafi fengið litlar upplýsingar um aðferðirnar í Bræðratungu fyrsta áfallið kom þegar hann sá alvarlega áverka á andliti dóttur sinnar hún skildi ekki agann og í þetta skipti hafði hún verið lokuð inni í herbergi og þá var búið að gera það nokkrum sinnum

og þá tók hún upp á því að skaða sjálfa

hún gekk svona nálægt sér að það voru sokkin augun og glóðaraugu niður og og ennið allt og það var hræðilegt að sjá hana svona þetta fór alltaf að verða erfiðara og erfiðara að hafa hana inn frá hún var alltaf að mótmæla hún var alltaf að mótmæla og og ég kenni nú sjálfum mér um

á hana alltaf að hlusta á kerfið sem sagði mér allt annað hún stjórnaði illa höndunum

þá

að hún eigi að borða fallega og það var líka tekinn af henni maturinn þá var svarið hjá henni að gleypa í sig matinn áður en hún missti hann og það er enn þann dag í dag

alltaf að borða það var ein af reglunum að það mátti ekki sýna þeim hlýju eða hæna þau að sér því það gæti orðið vandræði þegar sú stúlka hætti

sem sorg Guðmundur þekkir dæmi um vistmann sem gat sagt frá ofbeldi sem hann var beittur sá var samstundis fluttur á annan stað þar sem hann lifði upp frá því við góðar aðstæður

Halldóru vissir þú af því að hún hefði einhvern tímann já einu sinni þá kem ég

þá er kona með henni mjög stór kona og hún er að berja hana og hérna bara af mikilli heift svo ég spyr hvað er að ske hérna og hún biður mig

hún hafi verið að hrekkja Dagnýju Dagný var frænka hennar þetta

held ég hálfan mánuð og þá var mér tilkynnt

það væri óæskilegt koma svona til hennar því það væri svo vont að ráða við hana þá væri væri svo vont að ráða við hana þetta hjómar svolítið eins og þau hafi viljað afskaplega lítil afskipti frá fjölskyldunni já það var þannig við fengum leynt og ljóst að vita það að það væri ekki æskilegt alvarlegasta dæmið um ofbeldi hefur Guðmundur aðeins upplýsingar um frá öðrum framkvæmdastjóri svæðisskrifstofu fatlaðra og þá er ein stúlkan að stinga hana með nál og hún segir við hana hvað ertu að gera höfum þessa nál til að láta hana Halldóru gegna það er hérna sérstök skúffa sem við höfum

segir Laufey við hana ég banna þetta þetta má ekki og ég veit ekki til að

nokkurn tímann aftur ég veit ekki til þess en þá er greinilega verið að hóta henni með nálinni já það að hóta henni með nálinni kom aldrei til greina af ykkar hálfu að taka hana frá Bræðratungu nei

svo sofandi við vorum svo sofandi

hvað var að gerast við vissum ekki hvað var að gerast við vissum ekki innihaldið

að reka okkur á svona eitt og eitt og svo vorum við voða ráðalaus líka sko hún þurfti mikla

en við gerðum okkur ekkert grein fyrir hvað var að gerast það var eina sem við heyrðum var alltaf ekki Bræðratungu en ég ætla að segja núna svo alþjóð heyri fyrirgefðu Halldóra mín mína sök þegar hún flytur frá Bræðratungu þá sjáið þið hins vegar

greinilega mikinn mun að hún verður hamingjusamari og hún taki svona

sem sáu þetta það sáu það allir sem voru í kringum hana hún er komin með sína eigin íbúð sem hún eignast smátt og smátt hvernig hefur henni liðið þar mjög vel það líka það besta fyrir svona fatlað fólk það er að fá að vera innan um ófatlað fólk vera bara í sinni eigin íbúð fara niður á vinnustaðinn sko allt öryggið og hún er að eignast íbúðina skuldlausa og svo er hún að kaupa sér bíl núna og þegar hann kemur þá verður hann skuldlaus og ég hugsa að ríkið fari ekki betur með peninga en enn á ný stendur Guðmundur í baráttu fyrir dóttur sína bærinn vildi selja hennar íbúð og aðra í sama húsi og flytja þannig tvær konur frá heimili sínu í aðrar íbúðir í eigu bæjarins sagt var við aðstandendur að þetta væru betri íbúðir en það er erfitt að sjá að eitthvað annað en peningasparnaður hafi legið að baki í blaðinu Vestfirðingi er haft eftir Gísla Halldórssyni bæjarstjóra að málið sé tilkomið vegna þeirrar nauðsynjar að spara bæði Guðmundur og aðstandendur hinnar konunnar sem stóð til að flytja lögðust strax gegn hugmyndinni bærinn gekk engu að síður hart fram en virðist nú hafa gefið áformin upp á bátinn að með þessu sé ólíklegt að tugmilljóna sparnaður náist sem meðal annars átti að ná fram með því að sameina næturvakt líklegt má telja að stór hluti þarf að spara þetta eru orð sem Guðmundur kannast vel við en þótt hann gagnrýni bæinn vegna segir hann að margt sé gert vel til að mynda sé starfið í til fyrirmyndar og einnig sé margt gott í boði í Fræðslumiðstöð Vestfjarða þar hafi Halldóra til að mynda verið á og fleira og syngja við óperu þar hún sagði mér það að

hún er yndisleg

dóttir þín ég er búin að kenna söng víða en ég hef aldrei fengið jafn mikið út úr því að kenna söng þegar maður hlustar á þessa sögu frá leikskóla í gegnum skólann og nú þetta vera spurning um að það eigi

að spara krónur já það er alltaf alltaf spurning maður rekur sig á það og ég er nú orðinn fullorðinn maður og get nú farið að fara á fund feðra minna en ég treysti nú kerfinu ekki betur en það að ég er búinn að ráða talsmann fyrir Halldóru það er mjög klár stúlka sem ég er búin að ráða það er dótturdóttur mín sem er landslagsarkitekt og heitir Hildur og ef ég fell frá þá tekur hún við því ég treysti ekki kerfinu já treystir ekki kerfinu segir hann Jón Þorsteinn Sigurðsson réttindagæslumaður fatlaðra þessi frásögn sem við sem við heyrum þarna þetta er getum við sagt langt því frá eina sambærilega frásögnin sem sem þú hefur heyrt það eru eflaust mjög margar og miklu fleiri en ég veit um svona frásagnir á samfélaginu á Íslandi í dag og ég á konu sem sagði einu sinni við mig ég má ekki vera að því að deyja frá barninu mínu hún var að verða tíræð og barnið hennar var fatlað ég hugsa oft til þessarar konu því hún dó eftir að barnið við skulum fara aðeins í þegar Ísafjarðarbær í rauninni telur sig geta

náð fram ákveðnum sparnaði með því að skipta á íbúðum eins og var talað um selja íbúðir

sem eru í eigu þessara tveggja fötluðu kvenna þú þú blandast í rauninni inn í það mál getur þú sagt okkur aðeins frá því ég get nefnt það að Guðmundur hefur samband við mig til þess að fá aðstoð eins og geta fengið aðstoð réttindagæslumanns við hvers kyns mál sem tengist fötluðum hann fékk þessa spurningu til sín eða þessa tillögu og er mjög andsnúinn henni og vill neita

strax og það verður og svo gerist það að þessu sé bara neitað en þessu sé svo haldið áfram

Guðmundur er svo í framhaldi skipaður talsmaður Halldóru og það er gengið frá því

aðstoðar hana við að taka hvers kyns

öruggara á þeim tímapunkti til að hnykkja á því að þrátt fyrir andstöðu bæði Guðmundar og fjölskyldu hinnar konunnar að þá engu að síður alla vega um tíma heldur bærinn áfram að þrýsta á að að þær verði fluttar já hann gerir það varðandi Bræðratungu og dvölina þar og nú er rétt að taka fram að það er ekki verið að tala um um allt tímabilið eða eða allt starfsfólk veistu um fleiri dæmi um það að fólk sem þar dvaldist hafi verið beitt ofbeldi eða verið beitt þvingunum á borð við að vera lokað inni gera ráð fyrir því að fólk sem dvaldi á svona stofnunum hafi verið beitt einhvers konar

ofbeldi þó við vitum alveg klárlega að það er gott fólk þarna sem starfaði og var að sinna störfum sínum af fagmennsku að þá voru það aðstæður og og aðbúnaður og skortur á eftirliti sem virkilega var vöntun á þarna á þessum tímapunkti og þess vegna kannski voru inn á milli einstaklingar eða aðilar sem

voru ekki að gera sömu góðu hlutina og aðrir af því að þú ert ekki bara réttindagæslumaður á Vesturlandi og Vestfjörðum heldur líka á þetta eru fjölmörg minni vistheimili úti um úti um allt land er er verið að gera eitthvað núna til þess að skoða þau í framhaldi af skýrslunni um Kópavogshæli eins og kemur fram hjá formanni nefndarinnar sem sá um skýrsluna um Kópavogshæli að þá má gera ráð fyrir að þetta hafi átt sér stað á fleiri stöðum en Kópavogshæli og þurfi þá bara að skoða það en ég hef ekki ekki að minni vitund

eða veit ekki um það hvort það sé verið að gera neitt varðandi Bræðratungu eða önnur vistheimili sem voru starfandi en vissulega er þeirra getið í

um Kópavogshæli það virðist engu að síður vera þannig að

og sú sem við heyrðum áðan það séu að koma upp þannig sögur víðar á á landinu já þessar sögur eru náttúrulega til í okkar samfélagi og ég hef sagt það áður að við eigum að leggja meira við hlustir hjá fötluðu fólki því það

það hefur sannarlega frá að segja sögur bæði í nútíma og fortíð og þess vegna eigum við að að reyna að draga fram lífssögu fatlaðs fólks og hlusta á fatlað fólk og fá það til þess að segja frá þessum hlutum það auðvitað getur verið flókið og í sumum tilfellum

jafn jafn vel ekki hægt

erfitt með að segja frá því sem sem gerist hvernig er hægt að taka á þannig málum eins og fram kemur í frásögn Guðmundar sem var hérna áðan þá eru ýmis atriði í hegðun og og fari fólks sem segir okkur að það hafi lent í einhverju Guðmundur nefnir hérna áðan ekki ekki Bræðratunga og Halldóra hefur sannarlega sögu að segja út frá sinni hegðun og ég held einmitt að hún hafi

hún flutti þá hefur verið skráð mikið um hennar sögu sést að breytingin

og þess vegna er mikilvægt að horfa á það og hvað sé með þeim hætti að það fái að njóta sín í samfélaginu

kannski rétt að taka það fram að myndirnar sem við sáum áðan af Halldóru eru teknar í

sem Guðmundur talar mjög vel um og henni virðist líða líða mjög vel þar þannig starf og eins og hennar líf virðist hafa verið eftir eftir að hún flytur í sína eigin íbúð sýnir það ekki bara að

er alveg hægt að gera þessa hluti vel algjörlega og það segir í nítjándu grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

við fullgiltum hann núna síðastliðið haust að við eigum að veita fólki aðgang að samfélaginu án

og þess vegna er það viðhorf sem þegar við teljum okkur mega koma öðruvísi og ég tek oft dæmi

eins og ef myndum flytja heilt hverfi af því að við spara í snjómokstri eða eða við ætlum ekki

að flytja allt gamalt fólk úr einhverju hverfi sem að þiggja heimaþjónustu það er þetta viðhorf sem skiptir gríðarlegu máli þjónustu við fatlað fólk og hvernig við komum fram við það og við eigum að gera það án aðgreiningar og hlusta á og styðja það í því að vera sínir talsmenn og gera það sem það vill gera í sínu samfélagi fyrir hana áfram þið eruð með sérstakt átak í gangi núna til að til að fjölga talsmönnum já réttindagæslan heldur einu sinni á ári eða tvisvar á ári talsmanns námskeið eitt hérna í Reykjavík og annað á Akureyri þar sem við köllum eftir því að fólk geti gerst persónulegir talsmenn fatlaðs fólks og stutt það í því að vera samfélagsþegnar og vera að taka þátt í

í samfélaginu án aðgreiningar og líka fólk eins og Halldóra á gott gott bakland eru ekkert allir sem eiga það bakland og þá einmitt leitum við að fólki sem er tilbúið

vera persónulegir talsmenn fatlaðs fólks og og fólk getur haft samband við okkur réttindagæslumenn og fengið upplýsingar um næsta námskeið ég veit að næsta námskeið tuttugu og níu apríl já og í rauninni getur hver sem er gerst talsmaður já það getur hver sem er gerst talsmaður hann þarf að sækja námskeiðið og uppfylla ákveðnar kröfur varðandi einstaklinginn og þekkja til þeirra haga en hver sem er getur komið á námskeið og þá er hægt að skoða hvort hann geti verið talsmaður fyrir einhvern

þið sæl Hildur Guðnadóttir tónskáld og sellóleikari hefur vakið verðskuldaða athygli fyrir tónsmíðar sínar að undanförnu en hún hlaut fyrr á árinu

fyrir tónlistina í kvikmyndinni og nú síðast menningarverðlaun d v Hildur sem býr í Berlín á að baki langan og fjölbreyttan feril en vinnur nú að tónlistinni fyrir Hollywoodmyndina Soldado hún var í stuttri heimsókn á Íslandi á dögunum og við litum inn í stúdíó til hennar þetta er

spilaði á selló í tónlistinni i ií þeirri mynd sem Jóhann Jóhannsson

hefur hún tekið við keflinu

er í trukk hann er úti í eyðimörk hann er með vélbyssu mann út í eyðimörk það er búið að skjóta hann er

minn veruleiki tónlistarferill Hildar er nú þegar orðinn langur og fjölbreyttur hún hefur gefið út fjórar

hún mið með hljómsveitum á borð við

kynntist hljóðfærum ekki sem hljóðfærum heldur sem persónuleikum þannig að þegar ég var mjög ung ég held ég hafi ekki verið orðin tveggja ára þá vissi ég öll hljóðfærin en þau voru persónuleikar persónuleikar

farið svona margar ólíkar leiðir því ég hef bara verið svo forvitin að kynnast fólki og forvitin að fara inn í

könnun Hildar á nýjum

hefur meðal annars leitt hana inn í nýsköpun á sviði

þróaði í samstarfi við Hildi það er eiginlega það sem ég hef verið hvað spenntust fyrir upp á síðkastið

og það er alveg hrikalega spennandi þetta er allt öðruvísi en að búa til tónlist þú búa til hljóð og það er líka eitthvað sem ég hef rosalega mikinn áhuga á ég hef mikið verið að stúdera taugakerfið

líkamstjáningu líkamstjáningu og líkamsbeitinguna þegar maður

þótt skipi veglegan sess í tónsköpun hennar í dag til dæmis í tónlistinni sem hún samdi fyrir kvikmyndina

ég svona

því ég var með kenningu um að því það er ekki rétt en svo flutti ég til Berlínar og fór í skiptinám tvö þúsund og þrjú og forritun ferlið er svolítið þannig að þú kannski eyðir tveimur mánuðum í að skrifa einhvern kóða

leita að einhverjum kommum og punktum og svo eftir tvo mánuði kemur bara

kom hljóð

varð svolítið þreytt á því og einn daginn tók

og ég setti bogann á strenginn og mér fannst bara algjörlega magnað að síðustu misseri hefur tónlist fyrir kvikmyndir og sjónvarp verið fyrirferðarmikil í starfi Hildar fyrir utan

hefur hún átt í löngu samstarfi við Jóhann Jóhannsson og sellóleikur hennar sett

hans fyrir kvikmyndir á borð við

að ógleymdum sjónvarpsþáttunum ófærð það var ekki beinlínis ætlun mín að fara út í kvikmyndatónlist það gerðist eiginlega óvart bara ég náttúrulega vinn rosalega náið með Jóhanni Jóhannssyni við erum svona tónlistar hjón við deilum við vinnum saman að öllum okkar verkefnum í rauninni hann kemur að öllu sem ég er að gera á einhvern hátt og ég kem að öllu sem hann

og hann hefur alltaf haft mikinn

og ég eiginlega

honum og svo á ég fjögurra ára strák og rosalega mikið alltaf framan af frá því

svo þegar ég átti strákinn minn þá gat ég ekki búið í